Azoko honon̈o hivolan̈a aminô dônko, misy olo man̈ena izy. Avô tsy hainy avô man̈ena izy, kay izy amijay mavozo, ndreky milomay, ndreky mitady toeran̈a zen̈y izy hilifasan̈a ndreky hidiran̈a zen̈y. Avô tan̈y nanihanany koa zen̈y mbala mahiziky ndreky tsy olo mandalo.